Oh! Maro roahy gny karazam-boro haiko gny manavak'azy. Voro io samy mana ny karazany aby. Hafa ny bekory, hafa gny toloha, hafa gny voromailala, hafa gny foly, hafa gny kimitsy, hafa gny kibo, hafa gny koaky, hafa gny voromahery. La samy mana gny karazany aby izy aby iaby io, uhm.